Tena zava-dehibe tokoa ny misintaka amin'ny teknolojia amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Izany dia ahafahana miverina mifantoka amin'ny tenanao sy ny filànao manokana, ary handaminanao ny sainao.